Kua krema eh yayemborrasura pipevako eh ikaviyae esa kua tenonde ñañono ndei yaitio pipe mbove jaeko ñañeñono yanderañikara, yandeapuara o yanderova rupi, ipuere vaera omongue omombiu jare jayaeramoko yandepuereta yaiporu